وش أحسن إني آكل بالبيت وأطبخ بنفسي ولا أروح المطعم وأطلب إللي أريده؟ إني أروح المطعم وأطلب إللي أحبه طبعا لو معي فلوس كثيرة، إني أروح المطعم وأختصر الوقت وأطلب الشي إللي أحبه ويكون مطبوخ بصورة حلوة وطعم حلو من أكبر الطباخين، فباختار المطعم.